بعتقد إني راح اختار أن أبوي ما يتوفى راح اختار أنه يكمل معي حياتي وعمري لين أنا اتوفى من قبله ما-ما بعتقد إني راح أكون راضية أنه أعيد نفس الألم نفس معاناة يوم فراقه من أول وجديد، <hesitation> راح اختار انه يظل معي.